Mopëtï grifo ayapokavivaera, jaeko aikuata tenonde nbaeko ikaviava, ayapokavi vaera, ani aipoepieteitava, jare anoïta tembiporu reta, yavaimbae vaera aipea, ni aeki ayapokavi vaera